Raha ohatra zany kôa misy simba paompinay an-tragno aka de tsy maintsy manantso mpagnamboàtra bôka an-tegna de antsôvina izy de magnasa lamba mbalôha an-tegna de mivôlagna am'zay hoe: azafady, misy simba paompinay an-tragno akato sao de mba afaka jerenao hoe ino tegna problemo de hafiriagna anà misy malalaka, zainy zany raha volagnin-tegna aminazy de misaotra mialoha an-tegna am'le raha tavandraigna izy.